تحديد إذا كان العمل الفني جيد ولا لا? يعتمد على عدة عوامل. أول شي إذا العمل يقدر يثير مشاعرك أو يجذب انتباهك. هذا دليل على جودته. بعد التنسيق والأهتمام بالتفاصيل مهمين. لأن الفن لازم يعكس مهارة الفنان. وفي بعد كيف العمل يعكس فكرة أو رسالة؟ يعني هل في عمق أو قصة وراك? الفني الجيد عادة يكون له تأثير ويدفعك للتفكير.